Zipunii ak ishin huji midaasit, zipu fukoat jira iyo ta woyaat jirai. tawoyan mal at kayet woya chufti dumii ak at kulafa hiijeemn, taa fukoan malat fuuko woya kas kaet, akasiin wontate siduraa hinbuutu aminenii wontate siidogortie ziipunii ta baagianen hijriti taa woyan sun ishin ak woyan sira hinbubun ak surwaaliafa ama fulaaanafan siira hinbuun.